Kimdir hafa qildimi yoki nimadir bo'ldimi yoki <hesitation> xo'jayingizdan gap eshittingizmi? Iltimos <hesitation> kayfiyatingizni ko'taring, chunki biz birga ishlaymiz. Va men yuring sizni tushlikka taklif qilaman.